<hesitation> esté <hesitation> ju <hesitation> ná ku ta yunió ahió yukú tukuté ihó nani kú chaparrar ensigno merillo nani xhí la onxhió la já nani kú tavi ján la nria tá kú alñon'i ñajan nrunani já kueniondó ná uhá nakuendó xhitá ni kenendó la carroti la'a jakivá kuveendó <hesitation> ná'a nanan nrí nriatá.